Hiɗou gbək mɨɗfəng fwaɗ tuf kwah mɨskaata fwafwaaɗə taambiɗə pu pu kaahiɗə pu mbɨɗi gbək pu mbɨɗi mɨɗfəng pu mbɨɗi fwaɗ pu mbɨɗi tuf pu mbɨɗi kwah pu mbɨɗi mɨskaata pu mbɨɗi fwawaaɗə pu mbɨɗi taambiɗa gbammaashi gbammashashi kaahiɗə gbammashashi mbɨɗi gbək gbammashashi mbɨɗi mɨɗfəng gbammashashi mbɨɗi fwaɗ gbammashashi mbɨɗi tuf gbammashashi mbɨɗi kwah gbammashashi mbɨɗi mɨskaata gbammashashi mbɨɗi fwafwaaɗa gbammashashi mbɨɗi taambiɗə mɨɗfəngmashashi mɨɗfəngmashashi kaa hiɗə mɨɗfəngmashashi mbɨɗi gbək mɨɗfəngmashashi mbɨɗi mɨɗfəng mɨɗfəngmashashi mbɨɗi fwaɗ mɨɗfəngmashashi mbɨɗi tuf mɨɗfəngmashashi mbɨɗi kwah mɨɗfəngmashashi mbɨɗi mɨskaata mɨɗfəngmashashi mbɨɗi fwafwaaɗə mɨɗfəngmashashi mbɨɗi taambiɗə fwaɗmashashi fwaɗmashashi kaa hiɗa fwaɗmashashi mnɨɗi gbək fwaɗmashashi mnɨɗi mɨɗfəng fwaɗmashashi mnɨɗi fwaɗ fwaɗmashashi mnɨɗi tuf fwaɗmashashi mnɨɗi kwah fwaɗmashashi mnɨɗi mɨskaata fwaɗmashashi mnɨɗi fwafwaaɗə fwaɗmashashi mnɨɗi taambiɗə tufmashashi tufmashashi kaahide Tufmashashi mbɨɗi gbək tufmashashi mbɨɗi mɨɗfəng tufmashashi mbɨɗi fwaɗ tufmashashi mbɨɗi tuf tufmashashi mbɨɗi kwah tufmashashi mbɨɗi mɨskaata tufmashashi mbɨɗi fwat waaɗə tufmashashi mbɨɗi taambiɗə kwahmashashi kwahmashashi kaa hiɗa kwahmashashi mbɨɗi gɓak kwahmashashi mbɨɗi mɨɗfəng kwahmashashi mbɨɗi tuf kwahmashashi mbɨɗi kwah kwahmashashi mbɨɗi mɨskaata kwahmashashi mbɨɗi fwafwaaɗə kwahmashashi mbɨɗi taambiɗə mɨskaatamashashi mɨskaatamashashi kaa hiɗə mɨskaatamashashi mbɨɗi gbək mɨskaatamashashi mbɨɗi mɨɗfəng mɨskaatamashashi mbɨɗi fwaɗ mɨskaatamashashi mbɨɗi tuf mɨskaatamashashi mbɨɗi kwah mɨskaatamashashi mbɨɗi mɨskaata mɨskaatamashashi mbɨɗi fwafwaaɗə mɨskaatamashashi mbɨɗi taambiɗa fwatwaaɗəmashashi fwatwaaɗəmashashi kaa hiɗa fwatwaaɗəmashashi mbɨɗi gbək fwatwaaɗəmashashi mbɨɗi mɨɗfəng fwatwaaɗəmashashi mbɨɗi fwad fwatwaaɗəmashashi mbɨɗi tuf fwatwaaɗəmashashi mbɨɗi kwah fwatwaaɗəmashashi mbɨɗi mɨskaata fwatwaaɗəmashashi mbɨɗi fwafwaaɗə fwatwaaɗəmashashi mbɨɗi taambiɗə taambɨɗimashashi taambɨɗimashashi kaahide Taambɨɗimashashi mbɨɗi gbək taambɨɗimashashi mbɨɗi mɨɗfəng taambɨɗimashashi mbɨɗi fwaɗ taambɨɗimashashi mbɨɗi tuf taambɨɗimashashi mbɨɗi kwah taambɨɗimashashi mbɨɗi mɨskaata taambɨɗimashashi mbɨɗi fwafwaɗə taambɨɗimashashi mbɨɗi taambiɗə ghaaru ghaaru nda hiɗa ghaaru nda gbək ghaaru nda mɨɗfəng ghaaru nda fwaɗ ghaaru nda tuf ghaaru nda kwah ghaaru nda mɨskaata ghaaru nda fwafwaaɗə ghaaru nda taambiɗə ghaaru nda pu ghaaru nda pu kaa hiɗə ghaaru nda pu mbɨɗi gbək ghaaru nda pu mbɨɗi mɨɗfəng ghaaru nda pu mbɨɗi fwaɗ ghaaru nda pu mbɨɗi tuf ghaaru nda pu mbɨɗi kwah ghaaru nda pu mbɨɗi mɨskaata ghaaru nda pu mbɨɗi fwafwaaɗə ghaaru nda pu mbɨɗi taambiɗə ghaaru nda gbammashashi ghaaru nda gbammashashi kaa hiɗə ghaaru nda gbammashashi mbɨɗi gbək ghaaru nda gbammashashi mbɨɗi mɨɗfəng ghaaru nda gbammashashi mbɨɗi fwaɗ ghaaru nda gbammashashi mbɨɗi tuf ghaaru nda gbammashashi mbɨɗi kwah ghaaru nda gbammashashi mbɨɗi mɨskaata ghaaru nda gbammashashi mbɨɗi fwafwaaɗə ghaaru nda gbammashashi mbɨɗi taambiɗə ghaaru nda mɨɗfəngmashashi ghaaru nda mɨɗfəngmashashi kaa hiɗə ghaaru nda mɨɗfəngmashashi mbɨɗi gbək ghaaru nda mɨɗfəngmashashi mbɨɗi mɨɗfəng ghaaru nda mɨɗfəngmashashi mbɨɗi fwaɗ ghaaru nda mɨɗfəngmashashi mbɨɗi tuf ghaaru nda mɨɗfəngmashashi mbɨɗi kwah ghaaru nda mɨɗfəngmashashi mbɨɗi mɨskaata Mɨɗfəngmashashi mbɨɗi fwafwaaɗə ghaaru nda miɗtangmashashi mbɨɗa yaambiɗa ghaaru nda fwaɗamashashi. Ghaaru nda fwaɗmashashi ka hiɗa. Ghaaru nda fwaɗmashashi mbɨdɨ gbak. Ghaaru nda fwaɗmashashi mbɨidi miɗifwaɗ. ghaaru nda fwaɗmashashi mbɨɗi tuf. ghaaru nda fwaɗmashashi mbɨɗi kwah. ghaaru nda fwaɗmashashi mbɨɗi mikaata. ghaaru nda fwaɗmashashi mbɨɗi fwatwaaɗa. ghaaru nda fwaɗmashashi mbɨɗi taambiɗa. Ghaaru nda tufmashashi kaa hiɗa. Ghaaru nda tufmashashi kaa biɗa. Ghaaru nda tufmashashi mbaɗi gbak. Ghaaru nda tufmashashi mbɨɗi mɨɗfang. Ghaaru nda tufmashashi mbɨdi fwad. Ghaaru nda tufmashashi mbɨɗi tuf. Ghaaru nda tufmashashi mbɨidi mɨskaata. Ghaaru nda tufmashashi mbɨɗi fwafwaaɗa. Ghaaru nda tufmashashi mbɨɗi taambiɗa. Ghaaru nda kwahmashashi. Ghaaru nda kwahmashashi kaa hiɗa. Ghaaru nda kwahmashashi mbɨɗi gbak. Ghaaru nda kwahmashashi mbɨɗi mɨɗtang. Ghaaru nda kwah mashashi mbɨɗi fwad. Ghaaru nda kwakmashashi mbɨɗi tuf. Ghaaru nda kwahmashashi mbɨdi kwah ghaaru na kwahmashashi mbɨɗi mɨskaata ghaaru na kwahmashashi mbɨɗi fwafwaaɗə ghaaru nda tufmashashi mbɨɗi taambiɗə ghaaru nda kwanmashashi ghaaru nda kwahmashashi kaa hiɗə ghaaru nda kwahmashashi mbiɗi gbək ghaaru nda kwahmashashi mbɨɗi mɨɗfəng ghaaru nda kwahmashashi mbɨɗi fwad ghaaru nda kwahmashashi mbɨɗi fwaɗ ghaaru nda kwahmashashi mbɨɗi tut ghaaru nda kwahmashashi mbɨɗi kwah ghaaru nda kwahmashashi mbɨɗi mɨskaata ghaaru na kwahmashashi mbɨɗi fwatwaaɗə ghaaru nda kwahmashashi mbɨɗi taambiɗa ghaaru nda mɨskaata mashashi kaa hiɗa ghaaru nda mɨskaata mashashi mbɨɗi gbak ghaaru nda mɨskaata mashashi mbɨɗi mɨɗfəng ghaaru na miskaata mashashi mbɨɗi fwad ghaaru nda mɨskaata mashashi mbɨɗi tuf ghaaru nda mɨskaata mashashi mbɨɗi kwa Nda mɨskaata mashashi mbɨɗi mɨskaata ghaaru na mɨskaatamashashi mbɨɗɨ farafwashe ghaaru nda mɨskaata mashashi mbɨɗə taambiɗə ghaaru nda fwafwaa ɗamashashi ghaaru nda fwafwaaɗamashashi kaa hiɗə ghaaru ndafwafwaaɗəmashashi maɗi mɨɗfong ghaaru nda fwafwaaɗəmashashi mbɨɗi fwaɗ ghaaru nda fwafwaaɗə mashashi mbɨɗi tuf ghaaru nda fwafwaaɗamashashi mbɨɗi wkwah ghaaru nda fwafwaɗamashashi mbɨiɗi mɨskaata ghaaru nda fwafwaaɗamashashi mbɨɗi fwafwaɗɗə ghaaru nda fwafwaaɗɗə mashashi mbɨɗi taambiɗə ghaaru nda taambiɗəmashashi ghaaru nda taambiɗamashashi kaa hiɗa ghaaru nda taambiɗamashashi mbɨɗi gbak ghaaru nda taambiɗamashashi mbɨɗi mɨɗfəng ghaaru ndatambiɗamashashi mbɨɗi fwaɗ ghaaru nda taambiɗamashashi mbɨɗi kwah ghaaru nda taambiɗa mashashi mbɨɗi mɨskaata ghaaru nda taambiɗa mashashi mbɨɗi fwafwaaɗə ghaaru nda taambiɗəmashashi mbɨdi taambiɗə ghaaru gbak ghaaru gbək nda hiɗək nda gbək ghaaru gbak nda mɨɗfəng ghaaru gbək nda fwaɗ ghaaru gbək nda tuf ghaaru gbək nda kwah ghaaru gbək nda mɨskaata ghaaru gbək nda ta <hesitation> fwafwaaɗə ghaaru gbək nda na <hesitation> taambiɗa ghaaru gbak nda pu ghaaru gbək nda pu mbɨɗi hiɗə ghaaru gbok nda pu mbɨɗi <hesitation> gbək ghaaru gbək nda pu mbɨɗi fwaɗ ghaaru gbək nda Ghaaru gbək nda pu mbɨɗi fuat ghaaru gbək nda pu mbɨɗi tuf ghaaru gbak nda pu mbɨɗi kwah ghaaru gbək nda pu mbɨɗi mɨskaata ghaaru gbək nda pu mbɨɗi taambiɗa ghaaru gbək nda gbammashashi ghaaru nda gbammashashi kaa hiɗə ghaaru gbək nda gbammashashi mbɨɗu mɨɗfəng ghaaru gbək nda gbammashashih mbɨɗi fwaɗ ghaaru gbək nda gbammashashih mbɨɗi tuf ghaaru gbək nda gbammashashih mbɨɗi kwah ghaaru gbək nda gbammashashih mbɨɗi miskaata ghaaru gbək nda gbammashashih mbɨɗi fwafwaɗə ghaaru gbək nda gbammashashih mbɨɗi taambiɗə ghaaru gbək nda mɨɗfəngmashashi ghaaru gbək nda mɨɗfəngmashashi kaa hiɗa ghaaru gbək nda <hesitation> mɨɗfəng mashashi gbək ghaaru gbək nda mɨɗfəngmashashi mbɨɗi mɨɗfəng ghaaru gbək nda mɨɗfəngmashashi mbɨɗi fwaɗ ghaaru gbək nda mɨdfəngmashashi mbɨɗi tuf gbaaru gbək nda mɨɗfəngmashashi mbɨɗi kwah ghaaru gbək nda mɨɗfəngmashashi mbɨɗi kwah ghaaru gbək nda mɨɗfəngmashashi mbɨɗi mɨskaata ghaaru gbək <hesitation> nda mɨɗfangmashashi mbɨɗi fwafwaaɗə ghaaru gbək nda mɨɗfəngmashashi mbɨɗi taambiɗə ghaaru gbək nda fwaɗmashashi ghaaru gbək nda fwaɗmashasha kaa hiɗa ghaaru gbək nda fwaɗmashashi mbɨɗi gbək ghaaru gbək nda fwaɗmashashi mbɨɗi mɨstang ghaaru gbək nda fwaɗmashashi mbɨɗi fwaɗ ghaaru gbək nda fwaɗmashashi mbɨɗi kwah ghaaru gbək nda fwaɗmashashi mbɨɗi miskaata ghaaru gbək nda fwaɗmashashi mbɨɗi fwafwaaɗa ghaaru gbək nda fwaɗmashashi mbɨɗi taambiɗə